I fahalia io da miteraky e fahita sy fivoara manoka. Io ô no mandrisiky ny olombelo hivoatsy, hanatakatsy ny tontolo sy ny zava-miafy ka mitondra fandrosoa amin'ny siansy sy ny tekinôlôjia. Amin'ny lafin'ny ara-piarahamonina e ny fahalia da manampy amin'ny fifandraisa sy ny fiaraha mienta amin'ny samy hafa ary mivelatsy ny say.